ईद गिटार ऊ बेरंग सुनचयो ताइएस आंगु जुडाव महसूस हाचिद, हदौ आंगु आकर्षित लागेच, हदौ ईद वाद्य यंत्र दु। हदौ आंगु, <hesitation> सपन्नौ पूरा लान्नौ मदद कैच। हदौ आंगु जीवन ऊ संगीतमय बनयैमो मदद लानच। आंगु हदौ आकार, हदौ ध्वनि, हदौ जटिलता, चेई बौधि आकर्षित लागेच। आंगु हदौचु ध्वनि मधुर लागेच, आंगु हदौ भावना महसूस लान्नौ बौधि औबल लागेच। उत्साह महसूस लानतौक, रोमांच महसूस लानतौक, शांति महसूस लानतौक। गिटार बजयैमो, कल्पना लान्नौ आंगु शांति महसूस हाचौ। हदौ आंगु जीवनु बहुत ही शांतिपूर्ण अनुभव हाचिद।